Ja̱ nnꞌaⁿncue ñomndaa na mayuuꞌcheⁿ maxjeⁿ ticweeꞌcheⁿ na jndye ꞌnaⁿ na jâ quinquio̱o̱ꞌâ ee najndyeencwe jâ sawijnda̱a̱yâ cwii tsjoom yuu na tjaꞌnaⁿ quiom ꞌnaⁿꞌmeiiⁿñe chaꞌxjeⁿ ꞌnaⁿ na cwilue nnꞌaⁿ ñequio ñomtsco deportes sa̱a̱ jâ chiuuwaa na tsaawiꞌnaaⁿyâ ndoꞌ na jaawinom tiempo na mꞌaaⁿyâ ꞌnaⁿ na macañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿ chaꞌxjeⁿ na ja tiljeiya chiuuwaa na nntyquiuꞌa ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ meiiⁿ ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ sa̱a̱ yuu seiꞌnaⁿya chjoowiꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nntquiuuꞌ tsꞌaⁿ we nnom ꞌnaⁿmeiiⁿñe joꞌ quia na tjo̱ya scwela ee ljoꞌ joo meistro tyotꞌmo̱o̱ⁿna chiuuwaa na nnquiuuꞌ tsꞌaⁿ cwii cwii nnom ꞌnaⁿmeiiⁿñe na xuee jeꞌ tajnaaⁿꞌâ chaꞌxjeⁿ na ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ ndoꞌ ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ nmeiⁿꞌ we nnom ꞌnaⁿ na quinquiooꞌti yocanchꞌu ndoꞌ nnꞌaⁿndyua ñjaaⁿñe ndyuaa na mꞌaaⁿyâ ndoꞌ mati jeꞌ tquiacheⁿ xjeⁿ nntꞌiaⁿꞌ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwinquiooꞌ ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ quilꞌuuyâ ta̱jndyooꞌwaañe juunaꞌ ticweeꞌcheⁿ na jndye nnꞌaⁿ cwinquiooꞌ juunaꞌ ntyja tsjoomyâ sa̱a̱ ljoꞌ na jndyeti joꞌ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ, ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ, ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ ndoꞌ. Chaꞌ na nncwjiꞌnaꞌ na jeeⁿcheⁿ cweꞌ matseinchqueeⁿꞌñe tsꞌaⁿ quilꞌuuya joꞌ na mati cheⁿndyo̱ cheⁿ naquiiꞌ tsjoomyâ jnda̱ jnaⁿnaꞌ na ntꞌom nnꞌaⁿ chaꞌ na luaaꞌ quia na cwitsjoom nntꞌiaꞌ joona ꞌndyoo nataa na tyꞌena na tyꞌelanomna ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee na cwilatiuna na luaaꞌ mati nnda̱a̱ na nntjeiiꞌna ndaatmeiⁿꞌ ndoꞌ chaꞌ na tintsꞌaanaꞌ na jeeⁿcheⁿ chaꞌtso ncheⁿꞌ, chaꞌtso ꞌnaⁿ na cwicwaaꞌâ wjaaljooꞌnaꞌ naquiiꞌ seiiꞌ tsꞌaⁿ xeⁿ nchii mati luaꞌ cwiicheⁿ nnom na nnda̱a̱ mateijndeiinaꞌ seiiꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na tincwiweeⁿꞌeⁿ joꞌ chii nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na ja ntyjiya cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na cwinquiooꞌ nnꞌaⁿ njaañe naquiiꞌ tsjoomyâ ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na matsjo̱ya jeꞌ nnꞌaⁿ na cwinquiooꞌti ꞌnaⁿmeiiⁿñe joꞌ naⁿnom yolcu ticweeꞌcheⁿ na cwinquiooꞌna ꞌnaⁿmeiiⁿñe ee na maxjeⁿ yolcu xuiiꞌti cantyja ꞌnaaⁿna chiuuwaa na mꞌaⁿna na wawꞌaa chiuuwaa na cwijndooꞌna na wawꞌaa tjachuiiꞌ sa̱a̱ nnꞌaⁿ na yacheⁿ na nntꞌiaꞌ na cwinquiooꞌ ꞌnaⁿmeiiⁿñe joꞌ nnꞌaⁿ na nquieenom.